من اكتر الشخصيات التاريخية تأثيراً فيا هو النبي محمد« صل الله عليه وسلم » و زوجته عائشه «رضي الله عنها و ارضها » و عمر إبن الخطاب «رضي الله عنه و أرضاه » حرفياً شخصيات كل ما تتعرف عليهم أكتر هتعرف أن الناس دي تمتلك عقلية رهيبه حرفياً في التعامل مع كل شئ